هو، داسې خواړه شته. منتو یو مشهور افغان خواړه ډېر خوښوم، خو د پخولو طریقه یې پوره می نه زده. غواړم زده یې کړم، له خمیر جوړولو، تر داخله موادو کوفته، پیاز، مصاله، بیا د منتو د جوړولو او په بخار پخولو پورې. او بیایی سرته مواد آماده کول. او ډیر غواړم چی زده یي کړم.